De izaho zane ty raha hitako ty mampiavaky ty apondra ao naho soavaly ao e: soavaly ao, mahalay io, mahay mamoko, mahalay io. Fa naho e apondra ao tsy de lmahal-tsy mahavita lay zane tsy manao raha lay, tsy vitao igny e. Dra vatae tsy mitovy fa be vatany e hahabo soavaly ay.